Wurɓa ba ca ɗib pol ngə nəŋ ngər won ɗaŋ a caa mə wutu wurɓa ba caa ɗib pol ngə nəŋ yan citu ki tə wurɓa rah wa wo ɗya marai sabo tu pol ngən lokaci gon yan nətsən wa tə zaar sə ɗaŋ ko dzaŋ gyo ki tare ba ngər won mbi ngə tə gonəŋ ba kə fi kə yel kaya gon kə fi nyaŋ ŋye səŋ to lokaci gon yan ki tə wurɓes ma pol ngən wa tə zaarsə wo mɓani don ka yelku tuŋ zaarsə ta yi man ta da mɓar ngə gara ma yan ba ki tə wurɓe səŋ kinigwa kawaitə pol ngənes ka tsən ma lafiya tə zaarsə gon ba yel ngə wo yel ngə wo yel nyaŋ waŋ gon sabo təwurɓai ɗaŋ kə yiri ba wo su tə yel ŋəŋ bare tə man mel tə kyan gon kuma nə sabo tə wurɓai ɗaŋ kə yiri kən wo man myel tə kyani sabo tu ca su kyanima vərtə wurɓaiɗaŋ kə yiri amma yan nə pol ngənes kawai kə yir konu kya tu tu ka futə dede ngər won ɗaŋ kə yir ka ɗya ka futu don yani ma təpol tə ngai ɗaŋ to lokaci gon ka yeli lya tə zaarsə. yan də cin pol ngən kə zaar gya gon tu wutu valti wutu zaarsə yan ci meltə kyani to yan shi ngən cini wurɓa wo sabo tu zaar səi dzaŋ gon yan kə yire səŋ ma yaŋ shi ta lər wurɓes ɗi ta man bwa ngə so myani a gən <noise> mə yel wurɓa ba yan caa lər pol ngən ɗiŋ amma tsən ngən walafiy tə təzaarsə tə gyom tlə ngən tə zaarsə yan da caa lər pol ngənes kə mondas, shi ya sa myani mə bwa ngən tu wurɓa ba yan caa lər pol ngən ɗiŋ wurɓa wo ɗya lər ngə <hesitation> rah ngə ji mən ɗi sabo tu yan kə yir wurɓai ba ki tə sake ngə niŋ ba ka pəs a dlək zaarsə sosai yiŋ bikos ka yi fi ɗyaŋ ɗyaŋ ɗyaŋ ɗyaŋ ɗaŋ kaɗi mər to shi ya sa wurɓa ba yan caa lər pol ngən ɗiŋ.